Fikafika mahomby hagnanaovana tonotonon-kena zao an, le mety tsara an, malaka za hena na trafon-kena afangaro an, de malaka <hesitation> hanitra maromaro zaho, malaka tongolo gasy zaho, malaka sakay tany zaho, malaka sôsy d'huitre, na malaka sôsy sôza de afangaro, iny andomana ananjy mba hampalemy tsara anle hena, hidiran'ny tsirony tsara anatiny an, rehefa magnatono ananjy zaho an de sy atao mafy be fa ato malefadefaka iny.